Eee, nungu nungu menee dhi mwana, tum mwohi ban nungu mwana nungu manha, kari shengena mamnee nungu nungu nga sejwee. Ae nungu nga sejwee kam. Sae mamnee dere ke, nisomai, menee wai, nungu nga sejwee bello sosai.